Mkpo emi ntide nkqn kini nkedide eyin omoọñ, edi ini emi ndude ke ufọk nwed, lri emi nkedude ke ufok nwedi, mma ndu ndin nditoñwọñ ema ekpep nwed. Andikpep emi ekesuk ekpepde mmo usen kied ke class nkedude. Nkedu ke Js 2 edisi min aka nkan a ọyọho ita ete min nkeboro mbup ke mkpo ekepepde. Elektu aka kpukpru ndito oro mmodo ebine, e bup min ke isi mmo, siak ama ekebup mmo, mmo ikemeke iboro. Ekebup min ami mboro, nkeboro mbup oro e kesi nun ke class oro nkedude aka class oro ekebupde mkume oro. Ndin esida min anam unua eti eti. Mkpo oro anam min me nkeyenyen nditek ifiḳ.̣̣. O, me nkeyemke ndisin idem anu nsiñ idem mma mfereke uto mkpo oro ke arimbud eke ndude.